eme one kos kaku gah biasa'n aku pake deko pendek kat eme toe laseng sebut lite ce- u, poli hitu gah agu baju kaus kat. landing ami eme ngo kulia gah harus keta pake seragam dio'n dio'n hari lorong nggitu kole dio'n kami pake seragam. Eme hari senin gah ami pake rok pendek poli hitu gah pake kole jas peang mai'n pake baju warna krim bone mai'n agu pake dasi kami. Hitu one mai hari selasa one mai hari senin sampe agu du hari kamis. Eme nggo'o gah hari jumat agu sabtu gah ami cama kin kole pake rok, tapi be ta mai'n gah pake agu baju batik. Sekola dami kole gah harus keta kami pake stoking wa mai'n eme nggo'o pake rok pendek cepol wuk dami kudut di'a rapi pengaru ami one sekola pariwisata. Landing eme nggo'o gah aku biasa'n eme ngo acara adat de keluarga biasa'n gah eta mai'n gah pake kebaya wa mai'n gah agu towe songke. Tapi eme nggo'o gah ngo pesta pesta sio, neho pesta nika sio pesta pesta ulang tahun de teman biasan gah aku gah pake baju lewe neho tombo data gaun agu tumit tinggi wa mai'n